Kɩsítɔ ŋtʋté maá yála ka kɛsɩ fɛ ma hiiye sɔkɔrɛ mʋ na ma álʋ? Ñŋ dɩ má kɛsɩ fɛ álámɩná ma hiiye sɔkɔrɛ mʋ na ma álʋ, ayí kʋná tána fitiina karɩ bʋmɛ bɔɔ, mʋ na ma álʋ, má gɛ yá í lɔ ɔ kpáa lɔ ma yɛ ɩ hiiye, <hesitation> ñ ma líɩ, ma líɩ má gɛ bɔɔ díí di mʋ na í. Bɔɔ vuúnaá kɔníya kaa dzʋ dɩ lɛkínamɛ, ñŋ ma lí má kaa gɛ, ma lí má kaa gɛ bʋ bɔɔ díí di mʋ na í na vuúna, má kaa dzʋ ró dí dɛɛ yɛyá ɔŋʋʋ yɛ ʋñdɛ sɩ hiiye bóre tʋmʋrɛ, má kaa dzʋ, ñŋ yasítɔ ɔɔ yasí kakpáa, ɔɔ dési bóre ka sísí, ɔɔ lú límɔ, má kaa kɔnɩ ñŋsɩ límɔ ŋbúreé ma tɔñ maá gɛ má sɔɔwáa, ñ ma kɔní lɔ ma tɔñ fɛɩ, ɔɔ gáŋ fɛmɛ ka fi ka laná vabóre mɛ má sɔ. Ŋnáa? Ñŋsɩ sɛrɛsɛrɛ róó dzɛɛ, ñŋ ma tɔñ fɛɩ sɩ ñ ma taláa ɔ fi lɩmɔ sɛrɛsɛrɛ kala kaa sísí fɛmɛ dɩɩtá sɩ ɩíŋ! Taalɩ. Ŋ yɛ sóónii? Tɔɔ ɩsɔɔɔ lísí gnɛmʋŋɛ. Ŋnáa? Tɔ mɩnɛɛ dɩ hiiye báa bé sɔkɔɔ dzɛ. Bʋʋ díí ná sɩsɩ bíɩ ŋsɩ álámɩná lɔ ba wɛ baalɛ lɔ ba káa sɔkɔ mɩnɛ, bʋʋ yála ka fɛbɛ dáámá. Bʋká báa béé yálá ka vala ka la siminamɛ, ñŋsɩ sɔsɔ lɔ álámɩná lɔ ŋlí lɔ ŋñgɛ ñ la, sɩ dɩɩtá sɩ ɩíŋ! Ɩwɛ ɩɩ láá dzɛɛ? Sɩ ɩíɩŋ! Tɔɔ ɩsɔɔɔ kʋ ka fɛŋɛ! Ɩsɔɔ ɔ kʋ ka fɛŋɛ! Ŋnáa? Báa abéeré, sʋlʋtɔ tʋná aséé ɔ sʋlʋ fɛmɛ. Mʋróó tɔŋsɩ ɩsɔɔ ʋ sísí amɛ ró na alaafíya ró, ñ malá, kaa yúkú ŋɛ alaafíya. Bʋká ná ró kɩyáa kaá ŋŋ yɛyá ró ɩsɔɔɔ kperi kɛ adoŋá. Ŋnáa? Mɩnɛ mɛɛ dɩ wɛɛ dzɛ. Bʋ yelé ŋsɩbɔɔ minimini mɛ kʋkɔɔ máa yálá ka kʋŋ fɛ báa aŋʋ fɛ ŋsɩ ma hiiye sɔkɔrɛmɛɛ dzɛ.